<hesitation> Ra ôhatra oe karazan-tsakafo, le efa tonga de vita regny, <hesitation> vôlôhany zô, jilebo, igny zô agnisany le sakafo vita eo no eo, de avake koao, <hesitation> paty ai regny zao agnisany hanigny vita eo no eo ary mbola managna karazany oe <hesitation> tekniky entigny ampaharitra anazy ai.